Ahey sagalenii ildargati inama karkaart hinjirti, sagalen sunii sagale ak karoti fa iyo matunda diibinen unum jirti daab amo ta an kasabeek ta an shuletinen dageh aminen diid kantinen lilla dageh karotiey, won yeden karot mal at nyaat, karot birri mal at nyaatet halkan fa ak cholle laf dagarta eden, halkan wo laftinen lilla dukanote.